Bueno nche tejna xa ncholomen tamen o xa- xa yolomen tamen, ncheya yesnare nchaka nche ncholomen tamen lo- lo lo kaniba, lo kani bay naya anta men ngolotan na tolo thiob teyza taja ndamen per na mbesna mbimen <hesitation> kui'men tamen xe nak re men biba na ke dis lo ma' gota zebay, mbay na kuan men zi- zi ma' kuan men zi ma' a naxuk nya pues nzo men gan nabi ndo naba par ryo kuen nke naba naz ken mbi cholo men taya men ya jwa'n nkuan tamod nkuan men tamen ze ley tata teley xa gota kabxa kismen per ya taja ndamenza zou- zou nday teley ta ndetey jwi'n dayna, yoma' yoza ke ma' zi yej ya'i mbayna anta teley lobana' per tata ndo jwi'men tamen men nzonula tamen ndo jwi'men kuan ndote yo chokuan nakinxa yo'ba taga ndomen za <hesitation> la ya- ya exkap chanmen iz nzomen nchu nit nzo men nayi nzo men per na xe mblan mas na xe- xe njwi'n jwa'na yorex, mbay na ncheya loy iz teley este ta nketemen loba <noise> zelyamen yodo o kuan limen per na tyz nde orbix nde jwi'men orbix za- za ndamen orta nxyenor na yo lalor ze naxutka keter zebay jwa'na naya taja kap nzo naya nzo re jwa'n di bix nzo xira' jwa'na naka nloy nakap ndor nakap nketer naza miska men ndi jwi'za bey jwa'na mbesna za kuanmen tamen ze miska men njwi' tak men gota men bi'y. eee tyz lemen kamen tamen per nea, taja ndamen zabay o tiempa nzo bes nzye nzye xabmen per jwa'na nchaka ta nziteamen per kad men kuen chanmen pues ya jwa'na lamen ta men chanmen kadmen chanmen men nzoga men nzo- nzo dbyo nzo xyana' nzo re jwa'na ta lad tan nzo xija per na bes nryo este ee pues kuan xa gabmen njwi'men thib ladxaba jwa'na jwa'n nchal ta nzitemen per kuan- kuan limen taja nketemen ncheya na lud ndemen izyore pues jwa'na jwa'n njwi'n sobre chan ti men nzonu tan.